ka ʻimi a loaʻa o kēia mea o ka ʻoiaʻiʻo a pehea e wehewehe kūpono ai ma waena o ka pahuhopu hāiki me ka manaʻo pilikino. pili i kēia mea o ka ʻoiaʻiʻo. no ka mea aia ʻelua ʻaoʻao, a paʻakikī no kēia au no ka poʻe e wehewehe he aha kēia mea, pehea e ʻimi ai i ka ʻoiaʻiʻo.